حيوانى المفضل ال- الكلاب بصراحة ليش؟ لأن يا أخي كتكوتين وعسولين كده و <hesitation> أوفياء، وينمو بسرعه، ويسمعوا الكلام مرة وحبيبين يحبوا اللعب، زي كده يعني.